Penda ka ingën e ka një puntë te ku pranë inga vet’e depositaret e <hesitation> si ti pranë ka një paline- te punta ka si një paline çë furriar e ë lagët ka inga, me ingën e me këtë paline çë furriar pranë ti shkruan te karta.